Au saran lo au nanong a ho ana buka usah nai mamanak usaha mean nai mamanak strategis leleo nase'o gorengan do ana buka warung nana'ak te ta so na nafadan buka usaha sesaui no au nanong a keterampilan do ndia besik a.